أكتر شخص أثر في حياتي هو أنا، أنا هو لي أثرت في حياتي <hesitation> لأنه اتعديت ببرشا مصاعب في الحياة هذيا، اتعديت ببرشا <hesitation> تأثرت برشا <hesitation> كانت لي عندي برشا تجارب، و على هاذيك ديما نحس فما <hesitation> مرجع لأنا نحب تجربتي أنا <hesitation> نتعلم منها نتعلم من أخطائي <hesitation> وإن شاء الله نقدم، وإن شاء الله ننجح.